Pos pa avial una comía de tres pratus liquiamenti con agredientis d'origi vegetal pueis prencipial con una salá de lechuga, tomati, pepinu i aguacati, con un guisu de limón i azeiti. Porcima pos pueis avial un risottu de hongus bravíus con arrós integral i verdurinas. De postri, pueis hazel un duci de frutas frescas con crema d'amendras. Es mu cenzillu de hazel, ya vedrás, yo creu que te va a aquacal!